بصراحة اي لازم يعني انو نقلل ما نحظر نقلل استخدام الفراء بل الملابس لان ثروة حيوانية كل سنة عتقل ومعاها الثروة النباتية ونسعى انو نطور هاي الثروات الحيوانية والنباتية بس ما نطيق نحظرة هاي الشغلاي خاصة بل الشغلات الصناعي مضرة حييل للانسان.